إي أنا أحب كل الأطعمة المالحة، كل المأكولات الخليجية اللي بطعم الملح أنا أعشجها عشج، مسبوء، مجبوس، برياني، مندي، أي شي أنا أحبه.